Eɖe, eve, xɔtɔ, xɔne, xɔatɔ̃, xɔade, amadrẽ, amenyi, nyiɖe, yewo Wuiɖeka, wuive, wuitɔ̃, wuine, wuiatɔ̃, wuiade, wuiãdrẽ, wuienyi, wuinyiɖe, esu wui Wui vɔ ɖeke, wui vɔ ve, wui vɔ tɔ̃, wui vɔ ne, wui vɔ atɔ̃, wui vɔ ade wui vɔ ãdrẽ, wui vɔ enyi, wui vɔ nyiɖe esu gbã Gbã vɔ ɖeke, gbã vɔ ve, gbã vɔ tɔ̃, gbã vɔ ne, gbã vɔ atɔ̃, gbã vɔ ade, gbã vɔ ãdrẽ, gbã vɔ enyi, gbã vɔ nyiɖe esu ka Ka ku ɖeka, ka ku ame ve, ka ku ame etɔ̃, ka ku ame ene, ka ku ame atɔ̃, ka ku ame ade, kaku ame ãdrẽ, kaku ame enyi, kaku ame asiɖeke, eka ku ame ewo Eka ku ame wuiɖeke, ka ku ame wuieve, ka ku ame wuietɔ̃, ka ku ame wuiene, ka ku ame wuiatɔ̃, ka ku ame wuiade, ka ku ame wuiãdrẽ, ka ku ame wuienyi, eka ku ame wuiasieke, katakpo Katakpo ti ɖeka, katakpo ku ameve, katakpo ku ame tɔ̃, katakpo ku ame ene, katakpo ku ame atɔ̃, katakpo ku ame ade, katakpo ku ame ãdrẽ, katakpo ku ame enyi, katakpo ku ame asiɖeke, katakpo ku ame ewo <hesitation> katakpo ku ame wuiɖekɛ, katakpo ku ame wuieve, katakpo ku ame wuietɔ̃, katakpo ku ame wui ene, katakpo ku ame wuiatɔ̃, katakpo ku ame wuiade, katakpo ku ame wuiãdrẽ, katakpo ku ame wui enyi, katatakpo ku ame eva kave. Kave ku ɖeka, kave ku ame etɔ̃, kave ku ame ene, kave ku ame atɔ̃, kave ku ame ade, kave ku ame ãdrẽ, kave ku ame enyi, kave ku ame asiɖeke, kave ku ame ewo. Kave ku ame wuiɖekɛ, kave ku ame wuieve, kave ku ame wuietɔ, kave ku ame wuiene, kave ku ame wuiatɔ̃, kave ku ame wuiade, kave ku ame wuiãdrẽ, kave ku ame wuienyi, kave ku ame wuiasiɖeke, kave takpo, ele kave takpo